Kataako juddum yajjudum. ha dow mai be wallinta kare be forta dum, sai goddo wadda na'urawol jamanu je woggugo kare mai wogga dum forta voda.